ஜெல்லிமீன்கள் முதன்மையாக தங்கள் மூலம் தங்களை தற்காத்துக் கொள்கின்றன. நெமடோசிஸ்ட்கள் எனப்படும் கொட்டும் செல்கள். இந்த சிறிய காப்ஸ்யூல்களில் சுருண்ட நூல்கள் உள்ளன, அவை தூண்டப்படும்போது விரைவாக வெளியேறும், தாக்குபவருக்குள் விஷத்தை செலுத்தும்.